<hesitation> Sambo. Fomba fandehanana sambo ambonin'ny rano. Izy raha maventy, karazagna lakana maventy izy misy môtera. Ave misy olo mitondra izy. Izy amin'izay kafa mandeha ambonin'ny rano agny miempo ary magnana fomba izy ahafahany mivily, ahaizany mandeha amin'ny tany lay tiany handehanana.